Au hel nai pulau esa mesan supya au bisa tenang no hataholi ta ganggu ta ganggu au boema nai pulau ndia hataholi ta paleta-paleta au boema au ta manu musuh no au bisa sodang a nelauk.